Mm, tu san bisɛ Alaseredaarɛ, Alaseredaarɛ de la vo'osego daarɛ. Tu san bisa bible la puan, ba yeti Na'ayinɛ yuum maalɛ sɛla woo ba'asɛ la dabe, dabesa ayoobi la puan. Dabesa ayopɔi daarɛ la n de Alaserɛ la, ti a yuun dikɛ vo'ose. Bala la zo'e zo'e dunia wa zuo za'a di Laseredaarɛ ti di dɛna la vo'osego daarɛ. Ɛm, vo'osego daarɛ la me boi di tɔka la Sibedaarɛ. Vo'osego daarɛ dini sirum kɔ'ɔm dɛna la vo'osego daarɛ. Tu wan kiŋɛ faara yire, basɛba ta'am ni kɔ'ɔm kiŋɛ faara yire ta ta ta la wuntɛɛŋan. Ba ta'am dikɛ paɛ gogo anaasi anuu Yindeon beni zuo ba mi ti zina de, la de'e Na'ayinɛ dabeserɛ. Nɛnɛra ni yee yire. Mm hmm Tu san bisɛ kalam bɔba la Laserɛ daarɛ fu ɛɛra yɛa puan, fu kan nyɛ nɛra. Sadɔɔ zuo ni pirɛ me mi'i la fãara yire duma. Tu san le yese Yi' pu'usegɔ la bini, tu tari sɛla ti ba yi'ira ti fu maasena gura Tɛnidaarɛ. Tɛnidaarɛ n pɔseri tuuma la zuo, Lasedaarɛ yu'uŋɔ zo'e zo'e ni maasum bamiŋa mɛ gura. Fu wan anyɔɔnɛ lɔgerɔ, fu wan dugɛ fu disɛka ti fu yeti fu di bakɔi la puan, ɛɛn hɛɛn, sɛba n tuni ni kɔ'ɔm yese bulika ta lebe zaanuurɛ la n bala. See ti fu dugɛ fu ziirɔ duma. Fu wan dugɛ fu ziirɔ duma la Lasedaarɛ. Ziirɔ buyi buta dikɛ iŋɛ firegi puan. Fu wan maasum kɔma lɔgerɔ, fu wan anyɔɔnɛ lɔgerɔ, tagera la baagi duma za'a waabi dikɛ biŋe gura. La wan iŋɛ se'em ti Tɛnidaarɛ fu kan iŋɛ leti. Ɛɛn hɛɛn <laughs> sɛla n boi Lasedaarɛ puan n bala.